Afaky mifampita fahalane gne biby satria magnano akoa e piso gn'ampianar- vao teraky vao teraka izy da ampianariny <hesitation> magnia valavo zagnany, da igny zagnany igny koa refa mebe mebe igny miteraky da ampignarin'igny magnia valavo koa e zagnany satria sisy piso sy mahay magnambotry valavo za manko e tagny tame razambendreo tany e nagnambotry valavo voalohany da nampitaigny tame taranaky tafara taty.